Pos sí, los pingüinus son avis enque no lleguin a volal porque tienin prumas, picu, sangri calienti i ponin güevus comu las demás avis assinque tú vedrás, los pingüinus sonin avís. Peru, ai genti que se piensa que no son avis? Es que se me hazi rala la pregunta, la verdá. Paquí no ain pingüinus, craru, peru la telivisión mos aprendi tolas cosas estas conos decumentalis d'endispués de comel.